Otata nja bae na nu towa mor nja ra deyo. bira nanu berako okun mbia kori sai dan nja oba bori dei dan ntoni berekor jaro nja rokade. ko sai nja ra ban sey egba e chuma kor njari dosee nja ra ka dei wen so egba ben anu so kaya. Ba fu nsogun owa chu doma, oka mor ekayo ka chani, adan on arani bae onee owe nja. kori nonee. kori no nmu kra chu doranu ra wenru nja denu are are, mpee kele ton ka pun. oka kpanae nja ka dei, njakar ogbonru. Goren jar ba baere dei bae kor bae ka dorie oka omo ko adanu raka wenso oboru ekayo doso Sa dan nna wewabarenbo kra gwan a chu agba ka lamaru kor bae nna kusen nna gbere ayh, ajor nna beseponun nna ba fifie bra adati yaba ebara jan nna ba fifie bra adati yaba ebara jan nna ka ben be anuru, sienye ekure afima bo ngira opori jama. opori jama, opori njira bekor opori nsogun momo toro kotonbia kra puma kor dakar kun ogberonye. Anura kija oo deye areni bakor neeru osan oo, ajo gunri. onikon oo, oka gbe ekpii jenma nu wee bo ja enu weeh ka ja osan nsisan weru. oka ja nu nana bode, osan banru areni mbie ra wa oka ehu mkpikele expii jama mbie osan ka tairu areni kare bela kor ame mbie bae oka tere see ben anu sai kayo re ken jarka momo bae ma labi Aaruni aareni, ka deri, loboru no okparanwo mai mor so egbra bra so okiya bae njakataba ra bra gbo mpee nee peni ekpee ra bia jobo bae ba demenu nden baba ra bra ma, kra kor nna wo, kra amar ra ya ri ko weeh waah owara mi ekerogba a nee okparanwo anee, ojonjo okra doron mbia labiko barara kpan olula oni njakor ra dara <hesitation> senja, ta moji abera ban ekparengoro nja abe elo nja ra dae